Ireto avy ny fomba mahomby mba hahalalan'ny ankizy ireo karazan-tsakafo maro samihafa: voalohany rehefa hoent- rehefa mandeha miantsena dia mila hoentina ny ankizy dia <hesitation> atoro anazy ny anaran'ireo karazan-tsakafo misy eny an-tsena; faharoa manarakarak'izay raha vao mikarakara sakafo ao an-trano dia atoro azy tsara hoe ireto avy ny tombontsoa azo amin'ny fihinanana ireo karazana legioma marobe.